Mʋ waba ɔlʋlʋ inetse la ʋwolowo fʋadʋ ʋwolowo lakʋ ɔlʋlʋ aba ɔlʋlʋ la yanʋ kpɔliɛ bʋakʋ abafɛ ʋwolowo lakɛ ɛnama kʋtʋ ɛnama kʋtʋ mayɛ bʋa ekevi kpa kɛyabawʋ kpa kɛmasɛ kɛmazɔ nʋ nɔ ɲtɛ nazɔ nʋ nafɔlɛ mʋtɛlanazɔ nʋ nafɔ natɛla mɛ ʋwolowʋe bʋakʋ adɔyɛ bafa my ʋtiewa la ɔtala kpɔliɛ bʋakʋ abafala mɛ ayʋ lʋna alo ɛyɛsɛ lakʋayo ɛsɛ lamewle alo ayɔ lvna lakʋ yana mɛ ɔlʋlʋ nayi ɣla nenezati nazɔ nʋ nɔ nafɔ natɛla nɔ nafɔkele mʋtɛ la kpɔli bʋakʋ ʋwolowʋ akɛ la mɛ ɔtala kayɔ bafa.